екінші дүниежүзілік соғыстан кейін американдық менеджерлерді жапонияға көшуге және жапонның өнеркәсібін қайта құруға көмектесу үшін шақырды
солардың ішінде американдық менеджер уильям дейминг те болды
бір мың тоғыз жүз елуінші жылдары ол шығындарын азайтып өнімнің сапасын жақсартқысы келетін өнім шығарушылармен жұмыс істеді
дейминг сапаны жақсарту арқылы қателіктер азаяды өнімділік артып өнімге кететін шығындарды азайтуға болады деп сенді
сол арқылы біртіндеп компанияның құны да өсе түседі деген сенімде болды
дейминг тағы да идеалды процесс дегеннің болмайтынына сенді
барлық процесстерді әрқашан жақсартуға болады деген тұжырымды ұстанды
өнімді жасауды үздіксіз біртіндеп жақсартып отыру керек
бұл және басқа да философиялар арқылы жапония экономикасы біртіндеп жандана бастады
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
үздіксіз даму философиясы деп аталады
жапон тілінен аударсақ жақсарту деген мағынаны білдіреді
тойота компаниясы бұл философияны алғашқылардың бірі ретінде енгізді
және олардың сәтті жұмыс істеуіне ерекше әсер етті
ең қызығы тойота ның жұмысшылары жылына миллионға жуық жақсарту идеяларын ұсынады екен
және оның тоқсан пайызы өндіріске енгізіледі
өндірісте ғана емес жеке өмірімізде де қолдана аламыз
бұл концепция күнделікті өміріміздің сапасын арттыру әдеттерімізді жақсарту бағытында бізге көп нәрсе үйрете алады
аз ғана уақыттың ішінде өте үлкен өзгерістер жасаудың орнына әр күні кішкентай ғана өзгерістер жасап өзіміз қалаған нәтижеге деңгейге жете аламыз
әр күні өзіңіз жақсартқыңыз келген істе бір пайыз жақсара түсіңіз
иә жай ғана бір пайыз
үлкен аспандағы заттарды аламын дегеннен гөрі әр күні бір пайызға жақсарамын деген мақсат қоюға қалай қарайсыз
бір пайыз деген өте кішкентай сан болып көрінсе де қосыла қосыла оның әсері мол бола алады
бұл жерде айтайын дегенім бір пайызды дәл тауып орындау емес кішкентай өзгерістерді өмірімізге бүгін енгізіп біртіндеп үздіксіз дамып отыру
мәселен күнде сағат бесте тұрғым келеді деп айтамын
ертең дүйсенбіден бастап жаңа өмір бастап бесте тұрамын
мхм бір апта тұрамын бірақ біраздан кейін мотивациям бітуі мүмкін
одан да біртіндеп даму философиясын қолданып сағат бесте тұрғанға дейін күнде он минутқа ерте тұрып көрсем қалай
ақырындап ағзамды да үйретемін
және ақырын жүріп анық басып мақсатыма да жетемін деп ойлаймын
күніне он бес минут медитация жасап бастағанмын
кейін ұмытып кетіппін
қалайша қайтадан медитация жасасам екен деп жүрдім
мүмкін сіз де жүрген боларсыз
әдісін қолданып өзгерістерді біртіндеп енгізіп көрейік
ең алдымен күніне бір минуттан медитация жасап үйренейік
ақырындап үздіксіз даму арқылы уақыт та қосып отырамыз
жақсырақ түсіну үшін тағы біраз мысалдар қарастырып көрейік
мәселен мен кітап жазамын
бұл дәстүрлі ойлау жүйесі
мен бүгін бір абзац жазамын
ертең бүгінге қарағанда тағы бір абзац артық жазып екі абзац жазамын
дәстүрлі мен тәтті кәмпитті жеуді тоқтатамын
мен бүгін бір кәмпит аз жеймін
дәстүрлі мен күнде жүз рет отырып тұру жаттығуын жасаймын
мен бүгін он рет отырып тұрамын
ал ертең бүгінге қарағанда он жаттығу артық жасаймын
әйгілі коуч джон удин былай деген екен әр күні кішкентай ғана өзгеріс жасаңыз
әйтеуір бір күні биік шыңдар да алынады
нәтиже ертең де емес одан кейінгі күнде де болмауы мүмкін
алайда биік мақсаттар бір күні орындалады
жылдам орындалатын өте үлкен өзгерістерді күтудің қажеті жоқ
әр күні бір кішкентай өзгеріс
бұл мақсатқа жетудің ең дұрыс жолы
және нәтижесі ұзаққа созылатын ең тиімдісі
негізгі идеясы сен не істеу керектігін жақсы білесің
жұмысты баста және жұмыс барысында өзгертуге болатын ұсақ оң өзгерістерді тап
бір мақсатқа жетіп одан кейін тоқтап қалу туралы да емес
бұл үздіксіз даму процессі
бойынша ешқашан соңғы аялдамаға да жетпейсіз
ол бойынша жеткен нәтижелерді сақтап қалу үшін жақсарту мен өзгерістер бітпеуі керек
яғни біз әрқашан жақсарып отыруымыз керек
рору вейденше айтсақ сәтті нәтижелер жекеменшік емес
ол тек жалға беріледі
жалға берудің құнын күн сайын төлеу қажет
жеке даму ол соңғы тоқтар нүкте емес бұл процесс
бүгін істелініп ертең бітіп қалмайды
процесс ешқашан аяқталмайды
бір күні жетемін деген ойдан да қашу керек
сондықтан осы үздіксіз жақсарту жолындағы саяхатымызға назар аударайық
күнделікті істерімізді істеп жатқанда осы сәтте өмір сүрейік
өміріміздің тамаша саяхатынан қуаныш алайық
өзгеріс ол мүмкін нәрсе
біз өз өзімізді жақсарта аламыз
оған уақыт пен шыдамдылық қажет
тамшы да тама тама жерді тесер
келесі кездескенше тақырып бойынша қосымша кітаптар мен сілтемелер сайтта тұр
және бүгінгі эпизод сіздерге ұнады деп үміттенемін
сені мені тағдыр деген дүлей сынға алса да
тұла бойды суығы тоңдырып қырсық шалса да оу
аласұрып алданып ащының дәмін татсаң да
сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да оу
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер арманыңа